عشان <hesitation> نطبق شنطة او حقيبة بكفاءة لازم الأول نطبق الهدوم، ونشوف الهدوم الكابيرة اللي عايزة تتطبق ولو في ملايات باحطها من تحت ونحط عليها الهدوم وبعدين نرص عليها الأدوات اللي هي زي المكياجاات لو في مثلا توك لو مثلا حاجات كدا شنط وتتحط فوقيها وكذا. المهم ان انا نرصها بشكل منسق ونحس ان هي تشيل كل الحاجات اللي عندي وباستغل فيها كل الجيوب الجانبية وباحط فيها الشواحن او الحاجات داي، ومكان مخصص للأكل طبعا.